Ho ru'ayom-ini ba kiltir yaya ya yaya a'a benɛ mu a ba lange ho anglɛ paseke babe anglɛ a mi mide babe anglɛ mi mide o yɛrɛ iro oma dɛmu a ho dimiyan a woro anglɛ a sɛ a travɛr le ru'ayom-ini langletɛr e tu le rɛs paseke ba wure we woro anglɛ donk a to nupɛ so mu beza beza a wara mi ta